Gny fomba fanorata tantara fohy. <noise> Soraty voalohany aloha ty <hesitation> lohateniny. Bakeo amizay, asia fampilira raha iny, lafa vita fampilira, asia famelabelara, lafa vita famelabelara, famarana azy amizay bakeon'iny fa tsy halino fa misy mpandray anjara anaty tsa- anaty tantara iny ao. Le samby amea ty anjarany aby zany azy mpanao tantara rey.